<hesitation> ja vilu jin ina chi tu ketná tu ketna vilu jin ina chi ina chi oó ja tu kuvi kuni nu vilu chi katajio ka jiin te te yuan ku tu ku ketna vilu jin ina, chi ina chi oó nu ka nii vilu te katajio ka nii te ka ja'ani, te yuan tu ku ketna'á vilu jin ina yuan kua tu ka ketna kiti un.